Eritsereto hoe misy lia tokony handehananao, la hangataky gn'amy gny namanao iha mba hiamby gn'alikanao mandra mpipolianao. Ino gny hovolagninao?